دراسة التاريخ مهمة للغاية, ولا تعتبر مادة عديمة الفائدة, فهي أولاً, تجعلنا نفهم السياق, وتعلمنا من الأخطاء, وتطور التفكير النقدي, <hesitation> لكن عيوبها قد تكون ممل’ ثانياً, التفسير الذاتي للتفخ- للتاريخ, يمكن أن يكون موضوعاً خاضعاً للتفسير, وبشكل عام تعتبر دراسة التاريخ ضرورية لفهم العالم اليوم وتطوير الوعي الثقافي.